Ny vorogno ndreky managna ny fiarahamonina azy manokagna koa, managna fifandraisany zany hoe zany indrendre misy vorondrano vorgno tanety voron-tsotra zany hoe akoho na drakidraky na gisa na <hesitation> zavatra karahanzegny fa vorogno, miaramonogno bé zare ao amena sakafo de miara misakafo eo, miaraka mihinana zany hoe zany ny vorogna agnisan'ny managna ny fiarahamonina maventy koa.